ما عنديش حيوان مفضل خطر عندي حساسية من الكتاتيس ونخاف من الكلاب وبصيفة عامه منخاف من الكلاب ما نتمان ما عنديش حيوان مفضل لا ينشوفهم عند ما ليهم يعني الناس اللي ربوهم هكا يعجبوني من بعيد لبعيد لما بشر أنا ربيهم لا ما عنديش حيوان مفضل مش مناجم ربيهم.